Weanse kime sera' kasa kepaarku tan lumayan mahal kwa kalimaola sedap poka palola kasa kepaarku sera' <hesitation> kepa kepala kokoniti kepaar kokokniti tan kase kepaarku kokogniti tan tano teakan harga kemahal kasa sa meteles la paan mekekaan sandiri tae kemal see kemal te sekarang tiin kemal jadi lengkali sapaar merame rame la ose kampit lengkali medo mukeni medomukeni mujersa mujerko mema memang mura dianin tan sedap niaku kebanyakan sei kampit makumpul lia nyaku metetunula mujair pisiangkula pising pisiangkula marsantiana tiani mujair mosea tunun odoh sedap ni tumokan karna se sa mujair kan sawiangkei karna keiwian manawia lilik lour ehh see semurah tasalah ti'i paarme keean la kokong niti tea kemal jadi ten lengkali kei iosei kampit ma makekumpul laloit. Kei yang penting ka kitalan tiko tirumamemu i menusu nusui menusu nusui kumuruan idop kumurame bodok kumura mesero kumaan bodoh anitua jadi sekima me kumpul kime nusu nusui kumura kekan wodo kumura apaneki sabantar masadepan neoki sabantar nitu saki meramerame ose kampit tamemang nitumo makekaan maaneng maneng maan paro kasamu kakekaan taya mar mal apade kokonititeakan memang mal.